زما خپل محلي لباسونه زیات خوښیګي، که څه هم هر چیرې یې نسم اغوستلی، ا ولې زیاته علاقه مې دا ده څې هغه ډير ازاد او ډير خوشاینده دي او په هغې کې زه ځان زیات راحت احساسومه. خپل محلي خپ افغاني لباس زما ډير خوښ ده.